﻿Nikimanyisa ki okushanga oyine amagara, amagara marungi orabeera mumbeera nungi, harinye kushanga orabeera mumbeera nungi kirareetwa ebintu bingi nyine kuba oyine ebintu ebirakushemeza munonga munonga oyine kushanga oyine nkebyeetaago ebyokukubeesaho nka sente, oshange oyine amaka gaboniire, abaana baawe biine biine biine amagara marungi kandi naiwe nkomuntu naiwe oyine amagara marungi otiine nkendwaara ezokuteganisa, ebintu ebi orakora birimu emigisha, wahinga emisiri zi- zireera, waakora ebyobuguzi birarugamu gye okabona amagoba, ebintu ebyo birareeta kushanga omuntu yaabeeraho nomumibeere mirungi.